أول شي افرد الثوب أو التيشيرت على سطح مستوي مثل طاولة أو سرير بعدين اطوي الأكمام للداخل بحيث ما يكون فيها تجاعيد، بعدها اطوي من تحت لين الوسط وكرر حتى تكون الجطعة مرتبة وصغيرة تجدر تخليها بطريجة مريحة في الدولاب وما تاخذ مساحة.